Ndu uto ñin mo ñég ho, hi ma raamani hee hi angi húri mo basg, njali ma nñaam bembe wii woma, nñitina mo ganti uyaama, binte, binte, binte, usaantima mo. Uma yaa, binte mma uɓadu wi, uɓadi wii womma, hamma antinbe, ambiiŧana mo angina dooŋ mo.